Okwelaliikiira oinza okkwewala nga okunyumyamu ku n'abantu abanjawulo nibakuyambaku okuboneka nga tokusigala nikyo kimwe amwe n'okwebuulya oku bakugu oba beeta aba kansala nibakulamba.

Nkusobola okwetangiira obutwa bwa meere bwa mumeere nti nimba nkusumba nina okubba nga emeere jenkusumba nkubaawo nkubona okwewala abantu okundetera obutwa obwa meere ate tte tinyina kubba nga nkulyalya buli jenkusanga.

Omulumu gwa bulumi gwa bulunzi nibyo ebikukolebwa omu kitundu kyaiswe okuyamba ebeeyi ya kitundu kyaiswe okubba nga ekwaba omu byanyegesya.

Ndoowo kaseera kagereke ke nkolesyamu e ssimu, wazira wenfuniire omuntu akunkubbira essimu ngikwata oba oli awo wenyendeirye okkubbira omuntu omuntu mukubbira okwiaku tugeze okwaba oku emitimbagano ke fesi buuku, ke watisapu, ebyo nemba nga tenina bya maani muno byenkukola ebyange nimo nyabaku eyo okubba nga nkumala ku obwiire.

Ee ebyanyegesya binyambireku bityai nti nkusobola okumanya abantu bairai buli bukodyo bwebaakolesyanga okwanuura ensonga eziri ezaali ezaabwe ninzireeta omubulamu buni obwa buliizo

Amasomero agali okukitundu kyaiswe agakusinga ga gavumenti era gaku gakusasulwa ebisale ebidoolidooli ebbeeyi gi gidooli nti buli muntu akusobola okwaba n'asoma nafuna ebyanyegesya oku kyalo niyo ngeri amasomero gani gigatuyambiremu nti gavumenti tukusasula obusente budyooli.

Aaa tufuna amawuro aganjawulo okuzwa omubifo ebikumbanirwemu era nitufuna okwegesebwa ni tufuna amagezi aganjawulo okuzwa omubifo ebyo kituyambaku okubba nga tukumanya kiki ekikutambula omu ggwanga ne mukitundu kyetulimu

Ebyanyegesya binyambire okuba nga nfunire obuvumu hmm kubanga nkusobola okubba nga nkwemera ahh omumaiso gabantu nimba nga nkusobola okubanyonyola kyenkumanya, so nobanga tiwasomere ahh oba okubona nga kizibu muno okuboneka nga okwemera omubantu nobanga olina ensonga zokunyonyola so enyegesya enyambire okubanga nina obusobozi obwakwemera omubantu.

Ekisinga okulugiraku obutandwa bwa kungudo omu uganda nikoo kuba nga abantu bakolesya olugudo NBA tebalina buvunanyizibwa niwesanga nga odi okuluga ekiduka kyamwei naye ta takulowoza nti kuliku nomuntu owondi akolesya olugudo olwo ate nekyindi engudo ezikusinga obwingi o.u uganda teziribe oku mutindo niwesanga nga engudo ezikusinga obwingi zifundi niwesanga ezidi zirimu ebiina nga ekyo kirugiraku obutandwa muno ani omwiyanga olya Uganda

Engeri egyisai eya kukumamu okasasiro omu kitundu kyaiswe niyo okumuyola nitumuteka amwei omwebyo ebintu mwabikibwa naba amwei nitumwiyawo nitumutwala gyetukusobola omukumira okumwoca oku musanyawo niyo ngeri yonkai okusima okusima ebiina mwetumubikira njo engeri eyo gyetukusobola okumukumamu okasasiro omu kitundu kyaiswe

Ebyanyegesya bireteire abaana baiswe omu bitundu okubanga bakutondawo emirumu ate nona nebaba nga bakuwa abaana ba bitndu ebyo emirumu enkulakulana neba nga ekweyongera omu kitundu

Abakulembeze omukitundu kyaiswe tusimba elaini nitubakomya oba tutikinga tuuu tukebera obupapula bubeeta obwa baloti kale nizo engeri zetukolesyamu okukomya abakulembeze.

Omweka yange tulina engeri ezanjawulo gyetubikamu emere emwei okweyo niko okubiika emmere omu buveera niwesanga nga waliwo akaveera kobikiremu emmere ate nekyindi nti waliwo enkola eni eya bideero gyetubikamu emmere oyomboka ekyideero tugeze notekamu ebiteere notekamu aa obwita enkola eyo and tukyagikolesya omweka yange

Aaa Ebyanyegesya omweka yange bikuboneka nga birina engeri gyebigitumbwiremu ekikusooka eka yange engeri gyebba nga esomereku nfuuka muntu mumanyi atete nfuuka muntu aaa akumanyibwa ee omuntu asomeseryeku omuntu omuntu asomeseryeku eka yamwe nebba nga gyegesye amanyibwa muno okusinga aa atasomeseryeku atete n'emikago gibba gingi omu omweka eyo kubanga omwana gyasomeire boona boona abo babba banywani bamwe so nkubona nga kunyambire mbe muno aa n'abantu bange okuboneka nga boona te okuboneka nga obwongu bwabwe bwegesyeku bunyumungulye kibba kisai omuntu asomeseibweku ebintu abikoora mu ango gindi ate ya kigezi.

Kyakubaire kisai okukitandikiraku ekitundu kyamu nobba nga okimanyiriireee ndoowo buzibu bwokukifunaku kisai n'otandikirawo e bizinesi yaamu omukitundu kyamu ndoowo buzibu nga ekitundu okimanyiriire okimaite n'abantu bakwaba okukugulaku

Nandiroweize nti omusaiza ayina okwekeberesya osukali buli lwawuliire ekitali kitufu ku bwomi bwamwei kubanga kyabuvunanyizibwa omuntu okwekeberesya omubiri gwamwei

Omubiri gwa mwana oni gubba gukyakula ekintu kini ekireetera.

Uumm ebbendera ya ianga eriku erangi nka isatu egimyuki egiiiraguzu ne ne nenene ne ya yelo uumm kikuboneka nizo ezo eisatu kubanga nimwo nimba nga nkwizukira zi.

Aaa emmere yaiswe engeri jetujibikamu tujibika ombideero, omuduuli wairai yabanga n'ekideero omwekka yamwei emmere yamwei jiwabanga olumiire twayombokanga ebideero nga nimwo tubiika, Abaduli bairai babikanga mubideero emmere yamu nebamu omwo kusai okuyaku mpozi jomare okulya ekikusinga obwingi aaa ebyo tutekaku tte omu kabadda naye mbe emmere yamu ejikalu tute tuteka mukide tuluma obwita, nit'ukeka n'ebiteere eyo tubika mukideero, Omuduli abba n'ekideero ekka nga wabba muduli mutuffu ekideero bba nakyo emmere obika mukideero ndowo wandi webikibwa mubideero.

Nsinga kwendya kuzwala biteteeyi kubba bimpa emirembe ate byangu byakufuna ne nenkwata ya mu bantu nenyanguwira.

Tuyambireku omuu ngeri zanjawulo okwaata aahh obu peni ne kalamu nebitabu okuwa abo abatakwesobola era nga bakoba nti tibakusobola kusoma olwakuba nti tayina kitabo era nitugezaku okubaza naba nababyaire ba baana netubakobera bubi ki obuli omubutasomesya mwana era bisai ki ebiri omukusomesya abaana tugezereku muno okubanga tukuleeta emisomo eza ejankulakulana nejikwata okumubyaire amwei nomwana ne'kka yamwei era nibigezaku muno okuyamba abantu baiswe okuba nga bakwenyigira omu kusomesya abaana nabo abakulu okwenyigiira omuntekateka eza gavumenti eziri omukuyamba omuntu.

Aaa naddala e enyingisya eizire etunbuka okukyalo kyange abakulembeze bongeire okuba nga bakwaba bakubirizi nti bairange tusomeserye abaana, bairange buli lwotakusomesya omwana, omwana oyo obba omukotogeire. Eyongeire kutumbuka abakulembeze bakubiriize ababyaire okubba nga bakusomesya abaana

Nsinga kukolesya mmere ya biaata amwe n'omuceere nigyo mmere gyensinga okkolesya era nigyo mmere gyensobola okufuna omubwangu nti ebiaata nkubyerumira omuceere nigyo mmere abaana gibasinga okwendya gibakweta emmere egizungu era nigyo mmere gyensinga okukolesya omweka yange.

Nonywa amaizi agatali gasumbe kisaasanya o Kolera nti we n'omufuna yete n'oyaba andi omuntu akusangire oba akukwaite omungalo natazinaaba oba aw'engeri ya Kolera nigy'akusaasaanamu nti nonywa amaizi agatali gasai nibitambula oyinza okusaasanya obubbi bwamu omuntu owondi yeena na na

Eeeh mpozi engeri nkiri nti okusoma nikyo kisumulizo kya byona, nikyo kisumulizo kya bugaiga, nolwekyo swena abaana andi tukyasomesyambe tutyo abakulu ekyenkanire awo naye olwokuba nga twetejerye omugaso ogwa kusoma era ati buni aa obworo tukwakubupeeka omwekka zaiswe nga abaana baiswe basomere nibasoma emirimu ejisai, nibafuna emirimu ejisai, obworo obwirukya, naye obworo tokwiza kubuirukyambe nga abaana tobatwaire musomero obworo tukwiza okubirukya nga abaana tobatwaire musomero nibasoma ate nekyakabiri omwana kyakusobola okusoma muleke asome ekyo emambya akwaba kuba kusai oba Alina etalenti ya mupiira yona muleke ayabe nekyo oba akusobola kusoma kwaba mubusawu oba akusobola kwaba mutekiniko nkezo eeeh kasita abba nga kyako kyakwendya tikyamwakalye kubi awo omu abaana baiswe tubaleke basome ebyo naye ebiseera ebikusinga obwingi abaana baiswe abandi ababyaire babawalirize nibabaliriza okwendya omwana asome busawu nairamu ekibina emyaka inai siniya ffo yagwire nairamu nambu okwendya asome busawu obwire bukumwabaku nadala abala ekizwamu nayaba niyefumbirirwa so ababyaire babyaire baira bange nabaduuli nkubakoba nti abaana baiswe tubaleke basome kyakura nga nikyo akusobola emambya akwiza kuba kusai naye okuwaliriza abaana nti somambe nkini kubanga ombyaire nikyo kyokwendya kyona kitwiirye mabeega abaana baiswe tubaze nabo.

Ebyanyegesya biyambireku omuntu okumanya kiki ekireeta endwaire, ozijanjabire otyai, ye oyaba yi singa obba nga obufunire.

Obusuume obulimu nti abantu bamigaso bafa, ate n'ekindi abantu abo nibafa abaana babaleka nga bamulekwa nga bakyali kwika mu myaka ejakwerabirira, kale obwo bwoona bwoona busuume

Ekirigireeku abantu okukwatibwa akasubba, nikwo okuba abantu abakusinga obwingi bakunywa omwenge atenga nibakunywa omwenge ogwo babba baingi bona nga bakunywa okugirasi emwei, abantu abalina akasubba bakukoola omubantu nga tibakwaite okunyindo zabwe, nga tibazwaire masiki, naye tuyinza okukewala nga tukuzwala emasiki nokufuna obujanjabi omumalwaliro.

Emirundi jenkulya olunaku jibba jingi nayenga jiteera kuba esaatu, oku mambya, aaa mmmm omutuntu awo ekyaigolo naka wungeezi wungeezi awo eee jitera kuba nke esaatu nayenga jiyinza okusuukawoku nimba nfunire ebyakulya.

Omusaiza ayina okulya ebibala ayina oko okula ebibalanka emirembe ate ayina okulya ebikoola nka doodo ssunsa nakati naboneka nga akwekumira omu bwomi

Okwega obuwangwa obwanjawulo nakwenderye muno era nkukyendya muno njena nekumanya obuwangwa obwange bwona nembumanya

Ndya emirundi isatu ndya ekyamambya nindya ekyamisana nindya ne kyaigolo.

Uumm nadala eka yange eganyiirwe omu nkola okwekusa oku byanyegesya aa omu kusokera kakimwei nti abaana basoboire okufuna amagezi nga bakwaba oku somero ne beega aa abaana aa bongeire okumanya nti oku oo okusoma kintu kikulu muno.

Ebyanyegesya binyambire nti nkusobola okusoma ebyo byebabba bampairye okusoma oba byebatimbire nti kini waliwo embeera jini omukitundu, waliwo embeera giti omukitundu nga nkusoma oku bitimbibwe nimanya nti ensonga egikulu omunoo zitimbibwa omubitundu n'osomaku n'omanya.

Obuzibu obwo naali mbufunireku nenaali nkukolesya entabula ya boona ekikusooka okwenyigirya ati entambula neba nka ya takisi mwemigirya omu motoka kale obuzibu obwo naali mbusangiireku.

Engoye zensinga okwendya okuzwala nizeezo ezitakunswaza nga tinkunamiire omubantu, ngaa nga zikunyika kusai nga njeena njeena nzwaire nzigumiire kusai niizoo ngoye zenkwendya okuzwala

Okwetangira omusujja gwa nsiri oyina okwewala okuba ampi ne kisiko okwocanga ebisasiro ebikuli ampi amwei nokubasyanga omu katimba

Kuzwa ninabyairwe, tinyabangaku mu nsi gindi nta mbe munsi yange eni Yuganda ndeewo nsi ginaali nyabiremu eindi